mme ñkpọ mme ñkpu sike ibañga ku unwesein ami tono kini ami nkedehẽ etoketok. Mme ñkpọ mme nkpo ama bañga, ata ñopo sike inekũde ala nsiki iduu nyun ade fonó ké emi ñke mona. Mmé mana nuñg ñlikud idem ame ata mfon mfon nung nsanga isañg. Akáma ufok idem alimunu eben eka ufọk ibọk añsiki ikúm ibọh ade ake ñkum ibok rie iliọk itie ñkpọ ade aknuim nyien ukod, akemúm ukod anye ade se nlise ñkálákeba ñsañga. Anye alichony ette ami aséda ama anam anye efọk isọñg, ama alok isoñg imaa akañg keed anye ade siiwuọ nyurs itausin anye abene ñyièn asin afọk ñtañg ekwe ñtak ade unọmọ ade ama amum nen̄ga ukód iba anye ade isin ami ase wewere ntȯm, anye asin nyiem kiisong afun ñtañg echiọñg etang njen ñkpọ abon ke ntie ade adáká akapọng ásuk nse ñtañg ñkpọ ade ñdia ama nung ikimini elinsio. Ekeliñsio, esuk ese enam ñkpọ adé esuk ese enam ñkpọ ade anye asiáná úkod añyém ajak anye ajọh asuhọ anyem. Anye amúm añyem akamá tutu anye aligwo nañga nkpõnõ ñung ñtemañga akpá ufọ́kñwed anye aligwọ se ewo jake ade ke mme kpeh utom, anhke kpeh utom ake nungo rupeb mmode ahpede awo ami ñkesañga ñañga ñke mana ali akémé inuñg ide ke Awasi aliọñgo ñtak anye abaha ñtom. Akeme inúng ide ke ñkpa ke kpa. Awasi anuñg amum unwem ahámá awo ana anuñg aba nañga aba ̃ nsuk nọnọ Awasi ekọm. Ataa ñkpọ sineki idad nyien echid ikana, ade ke Awasi anam ami ñyie uñwem nigwọ mfine ̃